منزل احلامي هو مكان يجمع بين الجمال والراحة، يتميز بتصميم عصري مع نوافذ كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وحديقة غناء محاطة بالاشجار. <hesitation> يحتوي المنزل على غرفة معيشة فسيحة باساس مريح والوان دافئة ومطبخ مفتوح مزود باحدس الاجهزة والغرف مريحة تحتوي على اسرة كبيرة وخزائن واسعة.